<hesitation> Zii woo ŋgaa môi nyaŋ nya ɓé kwa kɛ́ ma kpɛlɛɛ woo. Gaa a nuu-kpune da díkaa Liberia. Liberia nyaa tɔnɔ nɔ fe dí támaa kpɔ́ dí e- da gbulu ta ka Guinea da kɔɔ naa po-pere. Kɛ́lɛ Liberia ŋ̀ɔi kaa ŋí kukaa môi. So zii woo ŋi láa ɓa le, kpɛlɛɛ woo nya ɓé ŋa mó. And zɛŋ lîi nɛ̃ɛ la a gɛɛ ŋa mó nya ŋa- ŋa kɛ ɣeniɛi su ŋa sii woo maa ŋuŋ kaa ŋí. Zii woo kpɔ́ɔ Ɣâla e wɔ́lɔ ŋaa kɔlɔ nûa dia ŋ́ɔi ka ŋí. Gɛ ni sɛŋ ɓé ŋa mó la núu da ma ńyɛɛ mai, ŋa kɛ́ kwii-woo ɓó ŋa maŋ pɔra ma kɛ́ ímaa ɣɛ́lɛ ma vá lîi ɓéla ma. Kpɛni fêi ŋa gɔlɔŋ a gɛɛ sîiŋ soŋ sɛŋ ka ti. Kɛ́lɛ kpɛlɛɛ woo gaa a nyii dí ńzɔlɔ ɓo la gɛ ni ŋa pɔra ma kɛ zu núu da ma ɣɛ́lɛ ma ńii a too pôlu. So gɛ ni <hesitation> zɛŋ ɓé ŋai gaa a gɛɛ owei. Ǹɛ́lɛɛ a ńîa kpɛ́ni fêi la gáa a ŋá sii woo maa ŋuŋ. Nyaŋ Ɣâla a kpoma tɛɛ pɔ́ ŋ́gɛ pɔri lônoi ŋ́gɛ pɔri bɔ̃yɛ. So fá mó nɔ kɛlɛ ŋa bɔ̃yɛ. Berei ŋa môi ŋí la ŋa pɔri bɔ̃yɛ kpɛɛ fêi la ŋai maa kɔri so a wála-wala laa tɛɛ ḿbɔ a gɛɛ zɛŋ ɓé a gɛ ti a ŋili a kula a gɛɛ le, a gɛɛ ŋa zii woo ŋí lɛ́ nûa dia, a gɛɛ díkaa a gɔlɔŋɔɔ. Kpɛ́ni fêi la kûa kélee kukaa a kpɛlɛɛ-ŋai e tee nɔ nyiti ma nuu kélee wɛ́li a gɛɛ e sii-woo da maa kɔri fɛ̂ɛ nɔ núu da e lɛ́ ma. Nyaŋ ŋá káa a ǹúui dɔnɔ nyii Ɣâla a wála-wala laa tɛɛ ɓo a gɛɛ ŋ́gɛ kpɛlɛɛ kɔlɔ lóno ŋ́gɛ bɔ̃yɛ. Gɛ ni díi nɔ maa nɛ̃ɛ ŋaŋ ŋa gɛ́ nya ɓa le, a gɛɛ ńyãa ma kpîŋ kpɔŋ nûa dia. A gɛɛ dí nóno pere kɔ́lɔŋ dí bɔ̃yɛ pere kɔlɔŋ kpɛɛ lɛ́ la a kɛ̀ kwa gɛ ti zii woo ŋí yɛ berei kwa môi la a pai kpɛɛ kpɛɛ fêi la mó ɓela dífe ŋaŋ pai kɛi ma. Kpaa máŋ nûa ǹûai pai kɛ̂i môi da pai kɛi môi a dí kili-ŋa sia ma. Lonii ma ímaa íkili-ŋa sia a kɛ̀ nûa ŋai da kpɛlɛɛ woo támaa ɓó da sii-woo a mi da <hesitation> kwii-woo maa fáleŋ a kpɛlɛɛ-woo támaa kɛ́lɛ damaa káa naa ímaŋ kula ma ífa kpîŋ pɔri nônoi. Zɛŋ nɔ a gɛ́ í nóno nya ɓa kpɛɛ la í káa a kpɛlɛɛ-woo ɓo nuu kɛlɛ ímaa dɛɛ núu da pɔ́ sii da kpɛni pɔ́ a gɛɛ e nono nyii a pɔri kpɛlɛɛ kɔlɔ nônoi dífe pai nonôi a veleŋ kulaa zu kpɛ́ni fêi la kpɛlɛɛ-woo kpɛtɛi a pere sii da kpɛni. Berei ŋai ŋá môi ŋí la ífe pâi kɛ̂i a gɔ́lɔŋɔɔ kpɛɛ la ŋ́gaa mó ti kɛlɛ a kɛ̀ ŋa bɔ̃yɛ ya pâi gaa a gɛɛ owei berei ɓé ŋ́gaa mó la. Kɛ kpɛɛ la bɔ̃yɛ pere káa a̍ da kpɛni <hesitation> yɛ berei ya mó la. Kpɛlɛɛ-woo káa a sii-woo nyii ya kúla kwaa da ma e lɛ́ɛ a zã́a. Gɛ ni da kɔɔ naa ya kúla naa e too mu. Da kɔɔ naa ya kúla naa e tɛ́ e too. Da kɔɔ naa ya kúla naa í mó í sũâ pere. Kɛ́lɛ a kɛ̀ í káa a zii woo ŋí ɓó núu nyii <hesitation> ya môi nɔ nûa dífa dífa- dífa- kaa a gɔlɔŋɔɔ a gɛɛ berei gɛ́ pere kɛɛ la. Yɛ woo ti ŋa dóli nyii, nyii woo ti a kula mi naa a ku- nuu sũa ɓé gana ŋɔɔ ma. So a kɛ̀ nyii or nyiŋi berei ɓe ya mó la. Gɛ ni ya lɛ́ a gɛɛ a kɛ kula i sũâ pere kpaa máŋ yɛ a pai pâi Gɛ ni ya môi a gɛɛ a pâi a tɛ́i gɛ́ í too ya gaa. A kaa a zã́a yɛ a pai a pâi a pai. Gɛ ni ya pâi gaa a gɛɛ zã́a. So berei ɓé kpɛlɛɛ woo kɛ́ pere kɛɛ la and tela zɛŋ ŋí a lîi nɛ̃ɛ a gɛɛ ŋa maa kɔri ya ka ti. Kpɛɛ la ŋa kɔɔ woo ti ɓoi kpɔ́ gao ma ŋ́gɛ nono gɛ ni gɛ́ tɛ́ gɛ́ yeŋ ti sã́a a berei ŋai ti a gɛ́ lîi e nɛ̃ɛ. A gɛ́ ŋá kɛ́ a gɔlɔŋɔɔ ǹyɛɛ owei. Nya ɓé <hesitation> zɛŋ ɓé kpɛlɛɛ woo ɓó mɛni lɛ́lɛ la a ńîa. And ni da veerɛ ɣele ɓá. Owei ŋ́gaa a kpɛlɛɛ nuu nyaŋ ŋ́gɛ zii woo ŋí maa kɔri ŋ́gɛ mó so maa mó mɛni a lîi nɛ̃ɛ a ŋa ŋanaa. A kɛ̀ kpîŋ pɔri ma kɔɔ mi a gɛɛ díyɛ kpîŋ ŋa lí ŋá lóno President bɔ-naa a kɛ̀ gaa a kpɛlɛɛ woo ɓó nuu díyɛ ŋá lí ŋa lóno bɔ-naa kpɛlɛɛ woo su kpaa máŋ dí kpɔŋ da tòo díyɛ ma pai í kpɛlɛɛ woo ɓó naa lîi a kɛ̀ a nɛ̃ɛ a gɛɛ ŋá lí ŋá lóno naa. Kpɛɛ la le ŋa gɔ́lɔŋ a gɛɛ zii woo ŋí gaa a ŋa sii-woo.